Ia ngu thodum suvat ka ma chail ka sai, de calanda ithikia muchus do ngua tet pa kaurki ura ma numga ngia tet da ngian cha da. Dangu plech acha de calan munia la ka da ngilu ava cha dung ga da da avasdum ithom da auresini ama gainin dak kalet da avuchurki da avalachur. Ka tet, ka tet, ka tet sa muchus se mali chatetsa vet a. Avichaik da mali abes ngia drem nahca. Ngia ra pa ka urki da ngia nari a surut dacha than nanas. Ngi ngim save da kalu nge da cha len. Kae ka vung saisai mano, sai kule sa cha cha nanamuk na namuk, nanamuk vasa kait da cha nansem mamaria numga ithik ngua iu ama rucha chue. Auk sa cha thait ivi da chalunge mamar, auk kules kave karum a thiathik ngua lu ama a rucha ithethik da ang a da cha vung a cha vung galan munia. Ngua vung daithi mane ngua ken ama gia arucha gisnear ngua lu ama rucha ithi vono kule sa cha lunge auk sa kule sa cha tet pathum mes choki chate klan mali ma da kavicha doki ngia thonbathum na cha. Ka da ava airas thong da ma a cha dichin. Kavicha ma chaika. Kaika da chairas ta chama vaimga da. Kamas kama snok do kule da gathup nga mun mugurup naiom da paim da a aim ga cha vulung ga. Auk da cama aisaing nga mungaiom athana da chairas ta chama chika. Dak kivicha da niga tet da ngian btha cha ura ngin na chama paim ka dachama airas mutka. Mamar a cathia kathu vthanas sa chama vaim da nga thithom. Da ngeth da ngathi vung da dung na ngeth kule, dung nangeth kue da mamar a nga na mu sacha sachamas secha saisai mugurup ngaiom. Kana chama paimga. Kama cailka da a avama airas ithong sok a chadichinithong dak ka da ngi lu cha da avas ithom da inmair. Uvasini da gaini dak katet doki ngian bthacha kanacha paim, da paim nga thuchun na cha di chuk dinga thi valunng masa vono sung achummung. Daka auk da nga thu chun na cha <hesitation> danga thi valung ga sa ve suvat kama arringi atham. Da ngia iu ava chadung ga da a chumar kumar ava chadung ga. Da aulul ava i achurki. Daka auk da chuvat ava ichurki maskama athaimga na cha sa amor ka na cha sa aulul avai ichurki. Cha da cama airas mut ka marik ka da cha tu vthanas sachama vaim, auk dungatlucha ura muchus da ngit tlu cha da cha bung da cathu vthanas sa chama vaim da cha paim. Brum da breb bum ngeth anga am bes a marves da nga tharon ma cha thi kinnas sangeth, kathik kinas sangeth kangeth da nga thival lang a da ka changeth da cha vungna mat ka paim. De avama airasithong, da ava airas ithong daithik. Ngithong da ithik savathacha kana chama paim avairasini da cha mu chrnas da chama vaimga avaron ma chirasia ka meskama snok, auk sa chathong gathong gathong da chule da paim nga thu chun na na cha da chathuvth nas da onga thuchun na cha da chathu vthanas, da cha thu uthanas sangeth, <noise> ka thuvtah nas sa chama vaim da cha chatet da ngathi nga thuvhun na cha muchus da chatu achar nas dacha ma vaim. Da cha da chama airas matka dakini ava chadung ga da amar kamarik. Kivicha ma chail ka. Ava chadunga ga da bes a mar ava chaseng glan gama valamga ura kama marupki. Ka da aua chaseng da amarngeth. Dam kailka. Kail ka a pik ma secha savat ka machail ka sa dung galan daithik.